درجة الحرارة يعني بتختلف صراحة ما فيش حاجة اسمها درجة حرارة مثالية بس ممكن اقول يعني درجة الحرارة اللي انا احبها اللي تكون يعني لو مثلا خمسة وعشرين درجة بالليل وتكون تمان عشر درجة مئوية كذا في النهار يعني بحيث انه الدنيا بتكون شمس فلما تكون الدنيا فيها مع الشمس يكون الجو لذيذ.